<noise> Alen pendo ngimache kotepi pendo, koekeny akiam koekeny kole ki chaptai piik ap keny, kokicham koenye chito artet kocha koun pendo, konde maati konde kakorur konde maat akonde chumbik. Korurto pendo chumbiik, tayakakorook anyuni kosut pendonyi kokany kour. Kondakouri kotoi kotil kogaegitu kogaegitu kogaegitu akocheng ketit, kocheng ketit kotachi kotachi kotachi. Akonde yapoo taput kotachi kora ake kondee yapo taput, ko ndakakonde yapo taputi kokany akoi koyam kapisa kosam kapisa koto ngiami kou biscuits ngiam kapsa inyee kou kou koek chakiamei chamindililen kotai chito kocher, kokakoyamyo akonde kuniet. <noise> Konde kunieti, akokonor sokocheru kityok kowirchin maati, kakokwany kimyetnyii kondee yoo, kocher kowirchin maati, akwamnda. Koeng kasari ko chotok ko chikipo keny ko eng kasarii, ko kikopiit tuguuk chechang chekee konoren pendo kekonoree tukuk chechang'ii cheu fridge ko nginde pendo iame pendo akot pet wikit agenge amuu poisyee tukuk chekaititeni, chekanye pendo kokaititit simayait. <noise>